Yi a mɛya le ma bɛnɛ ma tete ni waati nɛ ani'amu amu ɲu ara ho yezu ho yezu waati mɛn ɛnɛ ya asona a yezu waati mɛya asona he yezu we va ho zerizalɛm tanple aro vɛ arana ho vano han vansiya aro wara lo zɛrɛ han wara nɛ mibe arana lo han ɲutu aba nicoza uwa ro bena a ya i dero ho an ho ni waati so besin mɛna ma tete